Ideja e babadimnit t’msheft për kët Krishtlindje edhe Vit t’Ri u kon <hesitation> ideja ma e qëllume. Ti gjithë i zgjedh dhuratat ma t’mira! Jom shumë e lumtun që ti je kon babadimni jem i msheft! <hesitation> vatht që mi ble edhe zingjiri, jon kon diçka që kom dasht mi ble që ni kohë shumë t’gatë. Falemnderit shumë!